راهو <hesitation> ساعه مانا لو كان جيت النجم نروح للفضاء ما <hesitation> يعني نهدو الحاجات ما يهمونيش وما يعنونيش مانحبش انا هادول حجات مستحيل نقبل نروح ،انا بطبيعتي انسانه اجتماعيه نحب نعيش في الارض خاطيني بهذوك الامور حب حياة بسيطه هكا <hesitation> الفضاء ما الفضاء ما نحبش هذوك الحاجات.